Në ko'o ëch wi'it pujë jue ëch nixpë este jawi'in nuk pi'iwax mëdyë jedun nëmëdëyë, mëdyë jedun ka tëk, jadunt's në kumujyë, në ko'och dun nuk nëkumujyë jadunt's tëkënyë pujpë, jadun ëch në wi'indëm, nuk xa'ajtyë majatyë jedun tyekë jadunt's dun tëkënyë në wi'in wi'ijt'spë jadunt's nëkxyë nyëpnë, nëkxë jedun nya tët'snë.